Isabuni kwanza kuli kulisabuni situtumila, uwe kwawe isukisi kuno ututa tulikunjini kuno isabuni nasivonike isingi. Lakini kuno isabuni situmila utumila isyakumaduka, nisabuni syakumaduka sili aina iviri, kuli sabuni jakipande, kulisabuni jawunga, lakini isabuni ijakipande ndibea kwikula isabuni jakipande, pyandituditola isabuni jakipande ndikolile kwiduka, ndinasike kunymba, imwenda gangu gila ndiva ndikambikile mu- mu- mu- ndivi- ndivikire tayari mula, kirindindyaile imwenda, imi- imi- ikisafu kikira ndivikire kupembeni. Nitole ili- ili- ilidisi lyangu ndikwanza ukukaa, ukuvika umwi- umwenda moja moja, au ata kiviri, ndinanza ukusuka nikipande kira ikyasabauni, ndikwanza mumusingo mula, mula mwene mwevusavuka sana, au mmakwapa mula mumwene syasisavuka sana, mmakwapa mula sisavuka haraka, kwasabu jajoto, ijoju jitu ijoto jira, mwivona musafu ikiharaka, uju ntengura mu- mu- mu- mu- mukola mula ndikwisa mukwapa mula ndisuka ndisuka, pundile ukusuka musu mumu umungi mula umalaansa umula umla msafwike. Lino ndisukire tayari, ndimalile, umwenda gula nditola ndikosa, ndinahuse, ndiveka mukyombo ikingi, kwajili ijakuhusa tenai ulwaviri kwihiyo sion ndindi ndiwesa maramoja nduvusike ndihese ndivika mula, mukyombo ikingi. mula tena ndiva ndikikusukie mula mbiusa usa. Ndisanganya ndihusa, ndinahuse basi ndiba kukanika kukanika mululeke, au mulubiki ulundivike kounzi, au luleke ulundivikire kounzi, ku- ku- ku- kum- kunzi uko, kwasabu kunzi kuli- kuli- kulimwangu <noise> uku, kwahiyo kundivika. Lakini kama ndinatumile isabuni jao ijawunga, ijawunga jira, imwenda gila nditola ndiloveka, ivika mulidisi mula, aumu au ovo kwavo tutumile indov, indovo sila, uvike imwenda mula, unavike gyoni vu- vuvika mula putoli ijawunga vula uvui widudu uvika uvika mula, kusanganyanya, vutama idaika ihano ivi au idakika isita ivi, vimye isabuni jira jijisanganyise, inisanganya puvukanza ukusuka, vukwanza ukusuka tena mumu wananza ukusuka kwanza mumula, mu- mu- musingo mula mukwapa, mutola nikipande kira wukwanza uku- uku- uku- uku- uku- ukubaka kidoko kidoko, nabake kidohgo kidoko mula, kunu nisabuni jawunga jira jita- jitangire ukusuka. Kumbe uboni imwenda gira gi- gitakite vunonuu, wona givie safi, uhusa mula wimala uhusise mung'u ikyombo iki ukavikire ulwakwanza uvika mu- mundovo ijingi, unamda indovo ijingi jira inamkasi amanonu, uvike imwenda gira, pyu mu- mundovo jira, vasipo u- uvikire mula vuhusa, ba kibubya kukwanika, ano amakasi gala unauneke akavie bado nisabuni akavungwe isabuni jawunga. Unoele bado ukapisike manununu iso- utola amakasi kala uleke ukududa konzi, ukadude kutsoo, uku unadude kutso, i- iharufu jira jipunguka kidoko wusoku, lakini ulivukududa tu uko kisandibako kunsuka kuduba tu <hesitation> kulonda pombududa, unebude pala au kulisehemu flani ivo twatidude amaksai, kumfereji, ukwibea kunzi, kunzi uku nabila amakasi gala kiba umfereji, kunzi uku kukukiruta uvuviakati umuva. Sio amakasi kibea akatu ki- ki- ki- ki- kija tu <hesitation> ukikila utuku, uvyala konzie uko umuva, unavyele umoava kula amakasi gala gikwendelea uku- uku- ukubea kumuva kula, umova kula vwana kukolie, wiraya navana sio ukuta akilau kila kiwakati wiba kuikulu umuva. <hesitation>